Ajenŋe ŋo biku shu uneke na jen sha she a neke ka kama shutik iŋo kumma me bera duk uneke sha sho naájen sha she neke akpwe ide shi cer neke idene jim i dene eye neke kora a neke na jen sha cek amma kori bɔɔ najen she tua <hesitation> ime shi nu oye ha ne iyea ke na yea ke ne maa ko inya ane maa aamma so me i cen inte shena na maa ne na jea jea ŋo a neke sha shu tik iŋo me na koi ishemeba ni ite ko cake ete ke maa jea ekɔɔ sha tua ke maa jea <hesitation> neke sha je e kori ŋo ke neke jea jea ekø sha jea ko inyaa sha hɛ eti ime fweŋinem hai injeme ni gwaba ubinŋeme shi shoniye shi he̱ taikom